Ayit inyam azatse, a kukum, iwu ne fɛ a-adung nat kokyɛ nyam na gap. Iwu di ice wu iwu ne ayet agwɔɛm inyam ifɛ zatse. Nek anɔɛng a fok inyim ikyɛng kak na zatse fɛ-ɛ-nɛ afok nnyim inyam ikak awo. Nek kea net yɛrɛ a tɛlɛvistion kakizen ada iya na di akukum yanda fɛ kukum tseng ni-ni shɛrɛp inyam dɔng fi ise zɔng ayit. A kukum aiya yit kokyɛ inyam nay a iye. Ama ba kyem ba sɛ inyam fi iyit akukum ana ni imees iye ba. Ko inyam e ni yet iratek anɛ akukum adakunom ku nɔɔk iyɛ agap akak, ni kyem ikak, niren ikak fɛ dorok kawey na dorok na kpa nan a yit inyam e ɔng, nɛ yit karɔ nasok e, kyɛ a nyɔrɔk karɔ nasoke, tɔ ni di ni kun yam kuratek e ɔng ni ku kpa ben, ni ku kpa ben na-na na yes bafidang na ba kpa ya me. Ba bɛ moon ice wane, akukume ke inyam e yet iratek na ba bɛna ba bɛ ngma ba. Nyo yit aze nay o yit aze na ba kɔɛ. k iye ma ba barak iye naben, nɛ bag a ide. Ma kyɛng ɔng fi di sas imi nɛ kukume yet akyem a ya nayak awon bafɛ riwu awo. Aya na yuk na yiring na ba fɛ riwu. Na kok ba, na-na bɔs iname na-ne tse na nesek bafɛ riwu. Kukum iye bay a gɛm awo, iye ya nam, inam kawey fi-fi-fi yet nayak wu zɔng <hesitation> ayite. Nek anɔng akukum bɛ gap makiyi. Ke kukum ne kyɛ caarak-kyɛ carak inyam ikak, acarak ni kugɔm kyɛk nɛ nabarak aben. Ke barak a ben, nɛ kpa yame, nɛ kpa ya me, nɛ kpu ya me ma kuri zen fi-fi-fi ku kyem ninyem na sɛ karɔ na tsɛ na sɔ shiwu nɛ-nɛ-nɛ menda wu akɔn wu zɔng nɛ-nɛ-nɛ menda wu akɔn wu zɔng. Nek iwu re nada menda wu ko kyɛ inyam kyɛ bɛ ma ke di, ke di karɔ fɛ kukume dise, iye ma bada tsi got bakat azɔng ba nek ko kyɛ inyam azɔng ayit e ren cewa fok a kukum iwu kaba nar agap ngma. Nek anɔng, ɛkukum, inye fɛ dakunomku nye iyet inye fu zɛɛt. A kun ye, a ku nɔɔk agap iyɔm wane a-ne na gap kawey nɛ yirik ikyɛng ni kugɔm na ma sok iya me. Kukum yet inyam ifɛ gap makiyi. A kukum, iwu ke nɔ ayit i-i-bon-ibon-ibon-e-ibon fi se ayɛt ayit. Akwai inyam ikak fɛ ba yes ide, ise ti bon e na. a nɔɔ kyɛk nayit, na kyɛrɛm na-na kpa ya me. Kuma itsi fɛ adakunom ku nɔɔk, bɛ-bɛ tsi wane kyɛ kpa tsi, kpa tsi, arɔn ziri ba ke-ke yit inyam e ɔng nɛ nyeseng nay a ye, nay a ye, nay a ye maku kyem ninyɛn a da ne tse fɔɔn. Kumai ye kukum, kutseet e, batsees na nasa nasa ba. Ke amatek e kukum a ratek fɛ ama yit karɔ, a kukum akak tit se bakat azɔng awo. A matek batɛ ba sɛ matek, bas aba matek bafa ba-bayɔng fɛ ba kyem ba faa ni-na kari kazining awo. Ba kɔn ba kɔn. ke ba kɔn ayɔg fɛ got afidang agap niwu tse na kam kari kafu nɛtseng yik-yik. Nɛ tsɛ nɛ sɛ karɔ fɛ-fɛ-fɛ adiki te ka saw u zɔng. Tɔ nek agap fɛ yo ku tonong. To iwu ma nɛ tsɛ na nɛ tes.